E leydi Nezaland be ngodi fewɗum e dungu ɗuɗɗi, raa Bo kamɓe ɓe rema e dew wuro maɓɓe, a yi'i ron dow wuro ɓe remaata, so ɓe awii e nder fukkonoje, e ɗen ɗon bo ɓe remaa ñyamunda Kaya. E ko ɓe ñyamaata e nder wuro ngon haa ɓe wurtinay yaasi.